د لمریزې تختې هدف دا دی چې: د لمر رڼا په برېښنا واړوي. کور، دفتر یا فابریکه ته برېښنا برابر کړي. برېښنايي وسایل چالان کړي، لکه څراغونه، یخچال او پمپونه. یعنې، لمریزې تختې پاکه او ارزانه انرژي برابروي او د برېښنا لپاره کارېږي.